أفضل ذكرى عندي في مرحلة الطفولة، هي لما كنت نلعب في الحديقة مع إخوتي وأصدقائنا ، كان عندنا شجرة كبيرة نلعب تحتها نركض ونختبئ ونتسابق حتى حتى كنت دائمًا مبسوط في اللحظات هذي، وكل مرة كان عندي تحديات جديدة مع أصحابي في اللعبة الذاكرة هذي عندي خاصة لأنها كانت مليانة بالفرح والبساطة.